Ku ja nde kuacha nde ijin kucha yangajnijin kucha nik'ire tki nima kucha nichjenjni tse'e xuta changa kjo tse'e niskindi nga mare ch'itsé nga mare t'ae ja kui xka yaxuntjio nikjinduya ku xan minchyare ku kui b'ejun niskindi ku b'etere kjo xka nchajun ndiajun machjen xik'iaya nga tse'eya nga kjine nguinisin'ende nga kuacha kjimare t'ae ku- ku kui b'etejóre kui kjo ki ngu xka xi m'í xka tutjan xa tutjan xi té ku kui b'etejore tuxi ijin mandaya kui niskindí ku bitju t'ae'e ku nde kuacha 'ñajo xuta chang'aa ku nde tjin kui xka- xka ku nde kuacha nde kuacha tsitkiñande kui xka xka ya'ñuxka jundúu m'írende xine'e xanda b'enguinda xande ku kui- kui b'ejiun kui xa ku faya tjsaexixi'e niskindi nga t'aere nga ch'itsere ku ngu najñunde fayajo ku kuinde xi fafejo nga jñúunde ku nchyajunde ja itjunire t'ae'e ku nde kuacha mande tjiaba'e ya'in kjotsa tjiaba'e ya'in b'enguinda ku 'yú kui- kui ndifa xuku ndifa- <noise> ndifa 'yú nga 'yúña ndifa <noise> ndá kuacha